Okay giro e loge ro akamus nak vuk etok pana tang vivilai ina tang kara tang lain lavu e laklak lava kak malmalasup ina meg etok auneng gi kara minang gara kara tarai malang gara tan pal gan gara ina nak veko klia i ina kara lain e pikal ngalakek riga gavek lo o community tara gi veko tokon sevis aneng ima pakal ina ima ira rik i na tarai ra ri veko kalapang tara malang tara e wo matana ot auneng gima suri kos ina aino ira rik sa tarai lakos tana mamana ot engang e kara igei ri e rik kus pana gavek ga li ngunai kes ga veko tuk ima kes kokoi e nari rik suak mana sakai siling vili lo kari tang vap riga inium e rik ina ngalakek ina kapul tari e kara lain lo siva minang tarag auneng e kara veko kalapang pana kisang sa minang e nari rik ga minang aro ina kapul tari e ina nak kara kara ngeni tang tang mamana lakek tara ina e nakara sai minang auneng. E matan gan ang ga tokon angasik ima ekeng e kak sevis gura lo siva e. E mem kava mas kalapang pana pal gan langina gura po kuskus na gaveko kalapang malang aino garo kara kalapang minang e kara me tarai so tang ot garo ina gan ara langina ina aino ira rik inang e rik tapuk e ne gara kusi pana gi angasig ira ina riga ngen tang mumunai kasung ina mumunai e rik inum e pok e ina vivilai gaveko ro. Kula nak kara veko latui iri ina riga veko an ira veko vili ina vivilai gaveko ro garo miga ngen mumunai e riga la tuagi alu rik kot ai kara minang gaveko ro e nek auneng gaveko ro ina lain ina siva tara malang kara ngen inang kara veko tokon angasik lava rik minang aro e nakara me minang e gan ina wogi kara wog rik ima lo matara kara lui e gara riga pona suka tang ot ang aisok lavu nga vko tapuk sura kara inang e kara. Rik kes ri ga ngeni ri pok e riga gara sa tok auneng, nak sa etok auneng e lo siva auneng e so tang ot ira kara tarai kula pan ganang lo main ta siva akamus lo tang gani a ngina gaveko suk kavala sura kavala lo malang aino. E mem mas kalapang pana lo gan angina. <hesitation> Mamana vivilai ot ot malang ot pakik gi sang lava ina marakani ra matan ne gima gi marakani re, marakani ina pok pok ro vo ina mamana ot ina etok garo ga malang kara tarai ot lava gi inang lakamus sai ina ot lai gi kamus lava. Kara mas kalapang pana kara mas tug ataktek e ta kain ina wogi lona siva riga e me ngen ina lo siva rik pata noli ra lava kara sa minang e ka sung kara vil larim kara sa minang auneng. Kara sa minang e tupai lava e garo kara sa minang kula tang non lavu rig sa tarag alu e riga angasigi ra kula kari lain auneng wo neng kari vivilai gaveko ro. Neri kes suka kari tang ot vo aimuk <hesitation> kara kara ro ina auneng e kara kalapang pana kara musi kara siva. E giro palangan nau naga etok <noise> e garo mana vili kara vil aro noli kara non lavu riga latu vuam tuk e nuk vuk wogi kain vivilai auneng gaveko ro nuk mas kalapangn ina si ga la tung vuam e nuga tuk aino iri ne ina vivilai gaveko ro e nuga mang kisang kuvul pana ina kapul. Rik pisingi kain pasin auneng e wei ina kalu la pona taktek ang e wogi ina non aino ira rik veko po noli ra o gura wogi tang tang ot ina angasik kisang rik nek puka ani ini lain e laklak gura la sa kusa ni auneng kula vivilai auneng gaveko ro e nak kusa palang ani mi po nap ina wogi kain pasin auneng e kain vivilai auneng gaveko ro vivilai ina ira ira mutiek ina ngen kisang e mik mas wogi neng tang ina mamana ot iro e na kara akamus kara e ngen ai wo kara kara sinsinuk aro e ne kara sinuk gi ro. Na kara kalapang te mik mas angasigira e kara ngasik su gig gi pukai ong won mikn angasigi mem mem angasigi mi ne kain vivilai garo. E wo nuk wuk ngen kisang gaveko ro lava gura tang vivilai auneng gaveko ro. Kara minang ara kara usigi hep e kara kalapang npana e kara vili mamana ot giro. E giro paliu miga tarai garo ina larimi ta taimn gara ina nak tang gan ara nak etok ina na kara akamus kara toni usigi. E kara sang e gan tara mamana vivilai akamus gi riga veko vivilai ro sura rik marakani ra gura gara kain vivilai.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 E so tang ot neng mem etok pana ne ga sa pokamus kisang eni lain ang ina kain non auneng wogi na aino ira tang ina non lo sava kula ngan tetengina polpol e kara mas voti nganu ro gi ke keira kara minang aro gura sa ina kara etok nasi wogi tokon etok nuk puk angasig aimuk vogi ma etok nasi alu peik. Gara kara etok sa vila pagal i longina. Na vila paga i e rik mas kalapang e mem usigi ong kana kak etok lava ena mi mas kalapang e usigi giro ina palangani kak etok e mik mas usigi e pokamus ina polpol la polpol gaveko rro kara mas kus atuman e kara sinsinuk giro, ong gi malang kara mas kalapang tang so tang ot aimuk ne lakos kak tang etok logina, etok logina gi veko ro rik akamusi ra. E vog miga tokon etok angas ngasig mig angasig au e mik e gara e nak vila nos emuk. Gara va kara mas minang ro e angasig gai ro ira. Gura tang gan logina ga patakai kara minang e laklak kula tang gim <hesitation> Tang lieng gi puk kara suk mamana ot e vo kara veko tokon lieng wo gan ina non lavu tari e iri riga veko noli ina kain marani ina kavala riga inang e riga inum e rik luga ina nuk reis ulepuk e riga inang peri <hesitation> e na kara sa minang auneng e wog kara vuk sakai tang ot ina tigana gavek nari rik suka tang ot e rik a marmarai laman bia e rik a kavul ina masut las <hesitation> e gura nak sa etok a pagai i ga veko tokon sakai gan kara vogi so ekeng leamatan gan kara traim angasigi ra tari rik angasik ir na ve ta si nari kes o vo etok akival na e tok pana girop ina palangani giro paliu ong logero sumi akamus e nak ina etok lakos naga etok pana.